Ñy asany ñy climatiseur moa amy ñy fampañintsiña ñy efitraño: -Ñy fangalany ñy compresôro aminy ñ'ento refregeran<ptoa>, -Ñy famindrany ñy hafana, aminy condacé; -Ñy fañintsiñany aminy ñy vaporatôro, -Manahaky anizay ñy fañaparitahany ñy tsioky manintsinintsy; -Farany ñy fañampoliany ñy tsingery.